Nienti, su chi 'ollu contai imui est de sa iscola de candu apu cambiau de is iscolas medias e seu andau a studiai a casteddu. Is iscolas medias ddas eus fatas mali meda poita seu capitau in d'una setzioni turbolenta fiaus u' pagheddu tropu sbelliaus <hesitation> e su rendimentu scolasticu fiat basciu meda, a parti sa matematica chi a mei mi praxiat, totus is ateras materias andà mali. Comunque acabaus is iscolas medias apu decidiu de de mi iscriri a i' geometras a casteddu. E quindi seu arribau a casteddu seu arribau a iscola chistionant is professoris ma po mei fiat arabu, non non ndi cumprendia nudda. Quindi seu andau a iscola finzas a gennaiu <hesitation> e poi mi seu sbelliau u' pagheddu cun su billiardu e inzaras e invece de intrai a iscola andà a giogai a billiardu. E seu sighiu a andai a casteddu totu s'annu po non donai su disprexeri a mama e a babbu a ddis nai ca mi fia arretirau. <hesitation> e comunque acabau s'annu scolasticu sa beridadi nd'est sartada a foras, mancai deu non 'obessi E inzandus tramite u' tziu e pardinu cosa mia m'iant fatu assumi in custa sociedadi agrumicola <hesitation> e depiaus fai is foradas a i' matas po ddas acuai poita inzandus non nci fiant is impiantus de irrigazioni chi nci funt imui, nci fiant is canalettus <hesitation> ghetant u' tubu a su canalettu e donnia mata portat sa forada, s'arghetzu si zerriat sa sa forada e si ghetat s'acua inguni mata po mata toccat a ddi fai sa sa forada e in pranu fiat tostada sa terra poita fiat totu perda e quindi deu tenia catodixi annus pagu prus, <hesitation> e i' manus non est chi fessint fortis meda meda e quindi fiat u' traballu tostau ma in domu, deu non ddu scidia, in domu dd'iant fatu po mi fai a cumprendi it'est chi 'olliat nai a traballai e a si guadangiai sa giornada. Dopu cust'avventura apu decidiu de torrai andai a iscola, poita sinceramenti <hesitation> cussu traballu non mi portat a nudda e apu scerau una iscola professionali chi